حاليًا أنا مش مشغولة بوظيفة محددة، <noise> لكن لو كان عندي فرصة نشتغل في مجال يرتبط بالأمور الإدارية، أو التنظيمية؛ حيث نكون في مجال يساعدني على التنسيق، وتخطيط الأمور بشكل مرتب، أحب الأنشطة التي تتطلب دقة، وتنظيم، ويعطيني شعور بالإنجاز لما أكون قادرة على إدارة المهام بشكل جيد.